نختار بين قدرة بدنية خارقة قدرة تحكم على الطقس بنحب نتحكم في الطقس. خلاها ديما نحب نخلي شتا نخليها نقص البرودة. غير من قدرة بدنية خارقة مانيش عارفة شنو باش نستافد منها قدرة بدنية خارقة. كتكون فايدة محدودة في حين الطقس نجم على مستوى أعلى مثلا نخلي المطر تشوب في وقت الفلاح خاصة نحنا نعانو تو من الشتاء. وبالتالي التحكم في الطقس هي خير.